ଜଦେ ଆପନୋଂ ନିଯମିତ ଭାବରେ ଏକାଦୀ କୋ କ୍ରିଡା ଦେଖନତୀ। କୀଂବା ଖେଲନତୀ ତେଵେ ଆପନୋଂ କର ପ୍ରବଂଦ ହୋ ଆପନୋଂ। ଭୀମେନୋଂ ପ୍ରକାରାରୋଂ କ୍ରିଡା ସହୀତୋଂ ଜଡିତୋଂ ଆପନୋଂ। କାହୀ <hesitation> କୀ ଉପଵକ କରନତୀ। ଏବଂସେ ମାନେ ଆପନୋଂ କୋ ଜୀଵନର କୀ ପରିପ୍ରଭାପ। <hesitation> ପକାନତୀ ତ ଅଥାରେ ଏକ ଉଧାରାନ। ହୋ ଜୀ କ୍ରିଡା ମୁଝ ନିଯମିତୋଂ ଦେଖେ ଏବଂଗ ଖେଲେ ଖେଲୋଂ। କେଂବା ଦେଖେବା ଭାଜେ ମୁଝ କ୍ରିଡା ସଭୁପଲା ମୁଝ ଜୀଵନର। ହୋଗେ ଏକୋ <hesitation> ଅତ୍ଯାପୋ ସକ୍କୋ ଅଂସୋ।